اجدر اقول اني جيد في كرة القدم. من وانا صغير كنت العب في الحارات ومع الاصدقاء. كنت دايما احب التمرين والمشاركة في المباريات. مهاراتي في المراوغة والتمرير والركلات القوية. كان التطور بشكل كبير مع الوقت. حتى في العطل الصيفية. كنت دائما اخصص وقت للعبة ومتابعة المباريات الاحترافية. لتعلم من المحترفين